Nuu atun ndatuten veen nguen ihan hé tuku ken ninguan tuku, telaraña ian cuenta yukujá, inja vengue ñindeva'a me'e ihá.